A, bianatang yang ene yo labino tora ene yo fugo sari ma ngam ge, gatebe ega, turus mega re mano, kuso, a negena ene yo sari ma ngam ge gatebe ia yo coho diti, coho nguti, a kalo ega nege ge ene yo coho nege. gatebe mano ene yo soro ia yo sari mansia na guae ma yom, naka ma yom, hate ma sofo ma yom, a kuso juga gatege, ene oyo hula ma sofo, seho ma sofo, gatege